Yeah greatest problem eyikafacinga world syanyuhi, yeah omwa Ukraine, omwa Gaza, omwa Sudan, omwa Congo, <hesitation> ekyitsibu ekyakabiri nanga economic crisis eyika eyikasa as a result eyesya nandi esya nyuhi esyu yeah. Ekyakasathu enanga <hesitation> enzalha mwenzalha mwabihu omwabihughu nge syasomalia, esya sudan nahandi ahosi <hesitation>